Mashakil zaidi al bana gi logo yaa amili logo uwo fi garaya ,kan uwo amili kala, kalas garaya dukur gi koma

Je umma, kubaniya ma lakin kubaniya al gi fi de anasi binafsia, ah binafsia, al tena je gal umma or mujtamiya kun ma nya ta mujtamiya kaman tan, ah ah

Taalim ya kutu ana logo kidima, ukidima al ana logo de, ana gi awun ma umma. De kul tala min taalim al ana logo.

Ana aulan gi hafidh fi bank lakin saa wede jede, ana mma gi hafidh gurush tayi fi bank.

Ajol kan endis alama ta TB ama endis lama ta TB,ina gi, weri no kede uwo Kati kasma to ma nyangaratu to kan uwo gi sedegu ama kan uwo gi wonus kede uwo gi Kati kasma to kalam ayan de kede ma rua setetu ne anas tanin fi torof, na bi alim uwo ma ana sal fi geri mo kaman kede hafiz omon kede mon ma gi juru omon geri kan uwo gi wonus

Taalim au madrasa gi awun yal logo kidima, kun ma adab, omon gi kun ma anas al gi ayin boyi kalama tomon kul mon gi soo logo mon gi soo me nidham al adil wu al kwesi ,gi awun fi umma

Aa wai min umon suwag ketir gi Kun sakaranin tinin suwag ketir umon maa agara garaya ta kun suwag, ta talata suwag taanin maa endi ruksa ta sugu arabiya fi sika

Ah yala ta umma ab logo taalim, wu al kun fi kidima bara bara, mon gi gedim na umma faida al safa fi al kan agara diktari, al nas agara kun malima, ma fi namna barau barau, ne gi ligo fogo faida

Gudra ta garaya fi be gi abidu min baba ma mama, kan mon kutu fogo bidi dukur yala kaman bi kun ligo gi wedi gi wedi gi wedi bidi, ya godora ta taalim.

Ayi geeru shedidi, fi ta aulani hali toumon fi mujtama geeru mon alim gayi ma akwana kweisi tinin mon alimu so kidima kweisi beina taumon hasahasa fi muamalat ta iktisaad

Youminde yal banaa fi ummah ga agara maa kan ja ummah wara naa, garaya yal banaa gi agara jibu geeru ketir fi jua ummah safa ta maisha ma safa ta fahma, ma safa ta raba yal.

Kan ajol gi asuma fataran kila wakti, awal haja kede uwo ruwa fi mushtashfa, kede kashifu uwo. Kede fahimu de sunu. Ta tinen kede uwo logo zaman, kede uwo gayi falata, uwo kede asadu nafsi to, kalam netija ta mushtashfa bi kelem neita, gudura kalas fi kalam filan ama nongus fi kalam filan.

Eh nam degit mashakil te kila youm, nongus to, amula safa, mashakil wede gi jib dakt ta dom gi fi ras taki in ,fi gildu taki in ,ta gi kila youm Kalam fi, eh akul, akul te youm kul wede mal gi jib pressure, gi jibu dakt te dom mara wai ta gi ayin akul agder jib taabu, akulu Mafi, sita kila minsub ta gi feker baga kan kidima mafi, eh eh, saa kul te gi feker ya rabbi ana bi akul kefin , wua nyereku wede dusman ma naade de, wa munu ,Kalam wede kan ta ayin ja milan, akula safa ,ta gi amula safa, ta num sia, wu ana kelem neta ne tena wadin de zaidi deeni fi nena milan, ih, al na agara me sifa te mtume ,uwo ja kelem nena gal ah ah bada dhuhuri jede, kiilu fa inna sheitwana laka kiilu, wede Kalam ta Arabi na lakin gal amula safa Kalam sheitwan agi to gi amula safa ma mara wai, ase ne tena te gi ayin ne ne gi amula safa, gi amula safa eh gi nongus min dagt ta kila youm, mashakil al gi jib dagt ya dole, ketiri, feker fi akil bi akul sunu, soo kefin ma yatu in jede

Anaa min gai, ala ta muziki au ta kungu, ana lisa amsuku wai jede ma al ta dugu

Ai ana gi hafidh gurus tai fi banki asan banki bi kutu gurus tai bi kun ana bi ligo fi eh zaman al ana der, kaman bi control ne namna yan expenditure tai namna al ana gi tala me gurus de min jeba tai

Taalim awun ana logo kidima wu kidima de ana gi logo fogo me yala gi awun ma usra tai fi be

Umma kulu, adul mustakbal kede kun kwesi labda min taalim, yal kede agara, jibu geeru fi usra ma fi umma ,ma tani

Kila wakti ta swala ajol gi amsuku wudhu dukur gi awun fi nedif wu gi awun ta fi ayan

Marifa ta taalim hafidh yal tai athar to nare yal tai ma gi soo kalam al batal ,yal gi faham Kalam al adil, yal gi soo kalam al gi nafa ana ma umma kul, de athar ta taalim al mon ligo ma nafsi tomon

Kun ta nuswalaat Al raisi, gi tala min jeba ta azol je e e

Yal gi alab lib ta, ludo, mon gi alab lib ta kuura ta kura au kuura ta Qadam, wu yal gi alabu, lib ta, kuura ta ida ma kuura ta tiri au volley ball

Nyereku al afiya to fi kweis ita gi ainu gildu tou namna al fi moo su ras te nyerku al gi ligo akil kweis maa te gain su ras tou gi geeru o gi kun afiya tou maa seme gildu tou gi kun godogodo o gi kun kefin bes te gainu namna tou te dukuru garufu nyereku wede kweis au uwo maa kweis fi afiya.

Ai ana endis ham te alim tarabiya barau barau le ajil ta ishima anas barau barau ma fi hal tomon barau barau

Ka, kasul ida ana gi ayin mafi je gal endi idadi te kam mara, ah ah, besi gi kan azol kalas ta kan je fi kila mara bes aju ita kasul ida ,ana ata gi ayin mafi gal yisabu ta kam mara, mh mh

Hadith al fifi uganda fi kila sika ya hadith ta miskin, nas ma endi gurush poverty, nas ma endi gurush, miskin ketir ne nas ,anas ma endi gurush, de ya hadith al ne endi fi uganda fi zaman ma siasa

Wooh ayan wedede ya ketir ne anasi ase an feker mara ketir aju mon Kafir omon min saramuta ke, kafir min soromuta soromuta zaidi de kaman matata, gi jibu ayan ta prostate wede zaidi, kena asuma jede, ah wu kafir ita bedir min fogo ih gi abidu fi waja ta bulu, buulu kan ta gi rua bulu bara jede ta gi rua awun ita ,kan gi waja waja ,ta gi asuma bulu gi waja wu lon ta bulu taki gi ben kurukum ,munu yatu wu min te taki gi waja saa kul kan ta gi rua bulu, oh wedede aju ita alagu hospitalia eh muswiba wede ligo lisa ja kebir mafi te je rua jib prostate in Jede gal gi kun fogo sartan ya cancer de ,eeh wede aju bedir mara wai mastajabu eh kafir min bedir ayin daktari ayin daktari gi awun sei sei de fi awun anas ayi shukuran

Ita agder hakikisha fi teriga ta rua fi mustashtfa ligo kan ta gi rua ayin badu ma tabib al agder Kashif neta kan de ayan ta saratan Wala mafi ma teriga ta ligo fogo ilaj to

Nusuwan ma bana gi ligo mushkila taulani, gi dugu omon zaidi, tineni, kidima fi ras tomon ta be ketiri al rujal gi aju saadu omon mo ma, talata omon gi ayan wara badu

Teriga ta kub waskan namna ta kub waskan fi barau barau fi waskan Al gi so fun fi waskan Al maa gi sofun. Al maa gi sofun de aju kede haragu ma naari, Wu al gi sofun de agderi adulu uwo awunu fi zira au fi shamba